नुन्ग् थन्ग् बेकेप्नु हगुन् नम मबुदे मन्से <hesitation> रे लिन्ग् पिन अथको सोमन् सलमु कलमु। मन्से रे लिन्ग् पिन अथको सोमन् सलमु कलमु। मन्से रे लिन्ग् पिन <hesitation> अथको सोमन् सलमु कलमु। सु ननि पैकर्कु, सि कपयकु, अरो बिसिर्कु, सि पायिनयु, सुखिनयु, गिजिर् जय सोमन् मोरो पुल्बनु गुन्तेन् हुयु। गुरे विनुन्ग् सो तयमदत् हुयु।